ଗିସେଂବର ମାସା ଵିଶାଯେରେ ଭାଵନା କରେଂ ତୁ, ଯହାଁ ସହୀ ତୋ କାନା ଜୋଲୀ ତୋ ଅଚ୍ଛୀ, ଆପନା ଉନକା ମନାରେ କାନା ହାସୀ। ସିତର ଉତୂ, ନୁତାନା ବର୍ସା ହାସୀ ବାରା, ଉସ୍ସାହା, ଶିଷ୍ଟା ମାସା।